A ye nnafaa miŋ na, a ye fula sii parisiko paasipooroo, a ka moo yitandi ko jumaa le mu i ti. wo lemu ka a idantifiyee. Mee a nafaa faŋo mu miŋ ti. paasipooroo, a ka ňiŋ peerimeetiri le i ye bo banku to i ye taa banku doo to. Donku taamaraŋ kayitoo loŋ a fanaŋw, aŋ memu taŋ a ka moo yitandi le i mu jumaa le ti. se komiŋ niŋ karitidantitee te i bulu, paasipooroo se a la palaasoo taa ň ŋ